Gne karaza fitaova fantako maromaro avao koa, gne angady io ndre angady lahy zashy ndre lapely, da ao gne lasy, eo e marito, da misy avao koa gne metatry reny da misy avao koa e fandraofa fako maragnidranitry zay zany.